אויב ס'דא א סינק וואס רינט <hesitation> אדער קען מען מאכן זיכער אז ס'איז גוט צוגעמאכט, גוט צוגענאגלט און אויב ס'רינט נאך אלס קען מען רופן א פלאמבער.